په بلجیم کې د می میاشتې هوا د پسرلي ځانګړتیاوې لري، چې د معتدل تودوخې، لږ باران، او زیات لمر سره مشخصه ده.په می میاشت کې د باران ورځې شاوخوا یولس ورځې دي، چې په ټولیز ډول اوه پنځوس میلی‌متره باران رامنځته کوي